Wundema nyama, a wa ya ma mu kpoe be tii bɛna. Aa bɔ ai mu buɔbɔ wakɛ, hiŋi lɔfeŋ aa tae ma bɛna. Kɛ hiŋi wae lɔfeŋ bɛ aa tae mu bɛna, ya lɔŋde lɔ, ii ya sɔwakɛ kɛ ya lɔŋfeŋ bɛna lɔŋ. Aa be ii buɔbɔa. Ai siiya ii buɔ. Ii ya sɔ wa kɛ ya lɔŋfeŋ bɛna lɔŋ. Kɛ wundema nyama, aa wae na buɔbɔɛ ya. Aa wa ya ma bɔ-mui kiia wa kɛ bɛ aa ɔ, bɛma anu ma ma bɛna. Kɛ hiŋi anda ma bɛna, ii be kiia. Aa be ii buɔbɔa. So wundema bɛna, aa wa nyii mua koa